დღეს ცუდი ამინდია, ღრუბელია შავი, რაღაცნაირი, ნაცრისფერი და ალბათ მალე გაწვიმდება.

კონკრეტულად ესე ზღაპრები კარგად არ მახსოვს, მაგრამ ვიცი, რო რაღაცა ძაან სასტიკი ზღაპრები გვაქ ქართველებს. სუ ყველა ზღაპარი რაღაცნაირად კეთილად და ლამაზად არ მთავრდება. ხოდა, რაღაც ბევრი ძალადობაა და მახსოვს პატარა ბავშვი რო მყავდა, ბავშვი, ჩემი შვილი, პატარა რო იყო ვსქიფავდი რაღაცებს, ანუ ვახტებოდი ზღაპრებში, არ ვუკითხავდი როგორ შეჭამა და მოკლა და ჩაჩეხა და ასე შემდეგ.